O'on a iñu taka ye amigu á ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i nda kenduña'a ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i te ñayoi nda ja'a. <noise>